fíkniefnin eru hreinni en áður og lagt er hald á meira í einu yfirlögregluþjónn segir íslenska

hafa breyst nærri tvö hundruð kíló hafa verið gerð upptæk það sem af er

um hundrað manns voru viðstaddir athöfn til minningar um ok sem er talinn fyrsti jökulinn sem hverfur vegna loftslagsbreytinga forsætisráðherra segir aðgerðir mikilvægari en yfirlýsingar

kyrrsetning Boeing MAX vélanna hefur meiri áhrif á Icelandair en önnur flugfélög því þær voru svo stór hluti flotans segir Capacent sextíu flugfreyjur halda ekki vinnu út september landeigandi vill gera ráðstafanir vegna nýtilkominna vinsælda mikil slysahætta er við gilbrúnina og búist er við þúsund gestum á

blómkál er í tísku segir framkvæmdastjóri sölufélags garðyrkjumanna bændur hafa sjaldan séð aðra eins eftirspurn eftir blómkáli og ná vart að anna henni

gott kvöld nærri tvö hundruð kíló af fíkniefnum hafa verið gerð upptæk það sem af er ári yfirlögregluþjónn segir efnin hreinni og sendingarnar stærri en áður lögregla hefur lagt hald á óvenjumikið magn fíkniefna á árinu í byrjun ágúst gerði lögreglan á Austurlandi upptæka eina stærstu

sem lagt hefur verið hald á hér á landi í Norrænu um fjörutíu og þrjú kíló af amfetamíni og kókaíni yfirmaður rannsóknardeildar segir áherslubreytingar innan lögreglunnar og góða vinnu tollsins hafa sitt að segja en augljóst sé að innflutningur sé að aukast þá er

hér mikil við erum

karl Steinar segir verðið á fíkniefnunum svipað og áður erfitt sé að segja til um hvers vegna innflutningur sé að aukast en mögulega séu nýir seljendur að koma sér inn á íslenskan markað ekki er hægt að útiloka að Ísland sé stoppistöð

fyrir áframhaldandi flutning við erum eiginlega að sjá allar leiðir við erum að sjá í sérhönnuðum bílum

sem er kannski stærsta magnið flugið er

menn eru að flytja þar í í töskum sem eru sérhannaðar til þess það er þrælmikil skipulagning í því eru alþjóðlegir glæpahópar áberandi í þessum málum það eru alveg tengingar þetta eru bæði innlendir og

að ráða raunverulega framboðinu sem sem er hér karl segir lagaumhverfið gera lögreglu erfiðara fyrir við rannsókn þessara mála raunverulega má segja að

okkar helstu erfiðleikar

er sá skammi tími sem okkur er úthlutað til að stunda geysilega flóknar vandasamar og erfiðar rannsóknir um hundrað manns

víðs vegar að úr heiminum gekk á ok í dag til að afhjúpa þar minnisvarða um fyrsta jökulinn sem hvarf af völdum loftslagsbreytinga Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður og Kristinn Magnússon tökumaður fylgdu flokknum eftir í dag já hópurinn hittist við rætur

í morgun það var fremur kalt í veðri og vindasamt en göngufólk lét það ekki á sig fá og hélt af stað á toppinn þegar upp var komið las Oddur Sigurðsson jarðfræðingur sem hefur mælt stærð og þykkt

í gegnum tíðina þar upp óformlegt dánarvottorð Oks sem jökuls til að teljast jökull verður ísinn að vera fjörutíu til fimmtíu metra þykkur og hreyfast undan eigin þunga ísinn á ok er aðeins um fimmtán metrar ok skilur ekki eftir sig eiginlega afkomendur ekkert var gert til bjargar honum og ástæður dauða voru óhófleg

Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfisráðherra Andri Snær Magnason rithöfundur og aðrir skipuleggjendur fluttu stutt ávörp á fjallinu þegar minnismerkið var afhjúpað einn gesta var

að við vitum hvað er að gerast og hvað þarf að gera heldurðu að við náum að afstýra þessari þróun ég held að það skipti miklu máli að við erum að sjá það sem vísindamenn hafa verið að segja okkur að myndi gerast

sagt að íslaust Ísland sé ekkert til að grínast með en vísindamenn segja að ef fram heldur sem horfir verði allir jöklar

tvö hundruð ár þú hefur á sama tíma verið hvött til þess að lýsa yfir neyðarástandi vegna

ok hefur vakið mikla athygli um allan heim

við höfum tækifæri til þess að tala við heiminn ég held að Norðurlöndin fundinn með Angelu Merkel kanslara Þýskalands sem kemur til landsins á morgun hún verður sérstakur gestur á árlegum sumarfundi forsætisráðherra Norðurlandanna á þriðjudag

eiga fund með Merkel þar sem loftslagsmál og norðurslóðir verða væntanlega

líka að ræða utanríkisráðherra Bandaríkjanna var hér nýverið hvers vegna þessi mikli áhugi á Íslandi ég held það séu ýmsar ástæður fyrir því aukinn áhugi á norðurslóðum sextíu og þrjú eru látin og nærri tvö hundruð særð eftir sprengjuárás í brúðkaupsveislu í höfuðborg Afganistans í gærkvöld árásarmaðurinn stillti sér upp nálægt sviði þar sem tónlistarmenn léku fyrir dansi og sprengdi sig í loft upp tólf hundruð á meðal látinna er bróðir brúðgumans brúðguminn ræddi stuttlega við fjölmiðla í dag og sagðist aldrei framar líta glaðan dag öll fjölskyldan væri í losti og hann treysti sér ekki til þess að vera viðstaddur þegar ættingjar og vinir voru bornir til grafar í dag brúðkaupið var haldið í vesturhluta Kabúl í hverfi þar sem meirihluti íbúa eru múslimar hryðjuverkasamtökin sem kenna sig við íslamskt ríki lýstu yfir ábyrgð á árásinni í dag shía múslimar eru sérstakt skotmark samtakanna fljótlega eftir árásina gáfu

út yfirlýsingu og sögðust ekki bera ábyrgð á árásinni og sögðu hana óréttlætanlega forseti Afganistan

fordæmdi árásina harðlega og gaf ekki mikið fyrir yfirlýsingu

mikil óvissa vegna Boeing Max flugvélana hefur mest áhrif á horfur Icelandair þetta segir forstöðumaður greiningar Capacent ný flugáætlun verði til þess halda ekki vinnu út september fleiri sæti verða í boði til Evrópu samkvæmt nýrri flugáætlun til ársloka sem kynnt var í fyrradag hins vegar fækkar sætum til Norður Ameríku en búið var að fækka áfangastöðum þar og þá verður ekki flogið til Portland í vetur Icelandair ætlar að draga úr áherslu á

það er þá sem millilenda hér en auka áherslu á ferðir hingað níu hundruð flugfreyjur eru fastráðnar hjá Icelandair og í sumar hafa verið fimm hundruð til viðbótar í sumarafleysingum til ágústloka búið var að gefa sextíu þeirra vilyrði fyrir starfi út september það var dregið til baka fyrir helgi út af nýju áætluninni í

félagsins frá fyrsta ágúst var gert ráð fyrir kyrrsetningu Boeing Max vélanna til loka október í tilkynningu félagsins á föstudaginn eru Max vélarnar ekki inni

á þessu ári fjárhagsleg áhrif nema meira en hundrað og fjörutíu milljónum dollara grunnreksturinn ef

vandamáli Boeing Max hann var örlítið að batna það eru svona ljósir punktar þeir mættu vera sterkari en ef þetta Boeing Max vandamál heldur áfram að þá er það mjög slæmt fyrir Icelandair þú veist ekki hvaða bætur þeir munu fá fyrir þetta allt saman og það hefur svo ennþá meiri áhrif á reksturinn og rekstrarafkomuna Boeing Max var ógurlega stór hluti af Icelandair svo þetta er að hafa bara hlutfallslega mikil áhrif á Icelandair og meiri heldur en flest önnur flugfélög sem voru að fá Boeing Max vélar ferðamenn setja sig í hættu

á Efra Jökuldal þegar þeir æða fram á ystu nöf næsta sumar er búist við allt að þúsund gestum á dag og þörf á salernum er áþreifanleg ertu með hanska

þetta er mesti óvinur okkar

eyðast ekki upp og liggja hérna út um allt það er þó skömminni

hann morknar inn í jörðina

hérna Stefanía Karlsdóttir er einn landeigenda á Grund á Jökuldal en þetta er þriðja sumarið sem fólk streymir í Stuðlagilið fáir höfðu gert sér grein fyrir fegurð þess fyrr en það sló í gegn hjá ferðamönnum styrkur fékkst í veg skilti og bílastæði en brattur niður að gilinu er erfiður og

á veturna næsta skref er að ná sátt landeiganda beggja vegna árinnar um deiliskipulag með stigum eða þrepum niður

enda eru

að breytast í svað Stefanía segir suma ekki taka mark á viðvörunarskiltum og ana fram á blábrún þannig að með pöllum þá er handrið og þá er kominn þessi öryggisventill gagnvart þessu fólki sem vill fara út á ystu nöf en er ekki kúnst að hanna þessa palla svo þeir spilli ekki útsýni hinum megin frá algjörlega og þess vegna erum við ekki að rissa þetta upp heima í eldhúsi heldur erum við með sérfræðinga sem við teljum vera mjög góða í svona hönnun mannvirki

við gilið verða hluti af útsýninu hinum megin frá og það skiptir máli því aðeins þaðan sést innsta dýrð gilsins sem oftast er sýnd á myndum

Stefanía telur samt mikilvægt að byggja upp aðstöðu við Grund þaðan sé styttra drjúgan spöl til að komast að gilinu er alveg sammála því að það er ofboðslega fallegt myndefni hinum megin frá hinum megin er eingöngu göngufæri sem er bara frábært og vonandi verður gert meira úr því massinn af ferðamönnum sérstaklega erlendu ferðamennirnir við verðum

vör við að þeir hafi tíma í

styttist brátt um helming vegna

og í skoðun er að stytta hana enn meira sú hugmynd hefur verið nefnd að með

yfir ána gætu ferðamenn í senn verið fljótir á staðinn frá Grund og notið þess útsýnis sem aðeins sést hinum megin frá fjórir flóttamenn af yfir hundrað

sem hafa setið fastir um borð í bát við ítölsku eyjuna

Lampedusa reyndu að synda í land í dag starfsmenn spænsku hjálparsamtakanna open arms fóru á eftir þeim til að stöðva þá og fá þá aftur um borð báturinn hefur úti fyrir eynni í sextán daga þar sem innanríkisráðherra Ítalíu neitar að hleypa fólkinu í land utan tæplega fjörutíu sem fengu leyfi af heilbrigðisástæðum alls var hundrað fjörutíu og þrjú bjargað frá drukknun undan

ströndum Líbíu og talsmenn open arms hafa varað við versnandi ástandi um borð uppskera ársins lofar góðu en bændur ná vart að anna eftirspurn á

Flúðum er fjölskyldan hjá garðyrkjustöð Sigrúnar í óðaönn að taka upp blómkál ræktun þess er erfið því algengt er að það myndi örsmá höfuð áður en blöðin eru orðin nógu stór til að hausinn nái fullri stærð en fyrsta blómkál ársins leit dagsins ljós í júlí og uppskeran lofar góðu hún hefur bara verið mjög góð við erum ánægð með þetta það fer í kæli

og svo fer þetta bara á markað strax eftir helgi frá Flúðum fer blómkálið beinustu leið til Reykjavíkur þar sem því er komið til verslana og veitingastaða hér er réttast að hafa hraðar hendur enda hefur annar eins áhugi á blómkáli aldrei sést það hefur orðið gríðarleg sprenging í þessu og það vill svo skemmtilega til að í görðunum er líka sprenging það er mikið að koma á markaðinn kál og Garðarnir eru flottir

eru einhverjar skýringar sem við kunnum ekki alveg að skilja en kannski er þetta matarræði eða breyttar neysluvenjur sem hafa áhrif á þetta en við höfum aldrei séð svona mikinn áhuga á

breytt matarræði margir komnir í þetta

blómkálið sterkt inn en líka bara að fólk vilji bara íslensku vöruna íslenskir bændur ná í dag að anna eftirspurn er þó stutt og að því loknu stendur kaupendum einungis það innflutta til boða íslenska er á undanhaldi það vantar í rauninni ræktendur inn þetta er erfið grein og hún hefur verið á undahaldi síðustu ár það er gat á markaðnum að sjálfsögðu því eftirspurnin er með þeim hætti að við þurfum að auka framleiðsluna hvað ekki bara að segja að það sé svo fallegt og

þetta er glæsileg vara starfsfólk Skógræktarinnar í

mánuðinum kolin verða nýtt til járngerðar í lok ágúst verður haldin hátíð á Eiríksstöðum í Haukadal þar sem járngerð verður gert hátt undir höfði aðstandendur hátíðarinnar óskuðu eftir því við Skógrækt ríkisins að fá

fer þannig fram að þurrkuðum

er raðað í þar til gerðan ofn svo er honum lokað og eldur borinn að reyknum hvernig brunanum miðar þá tekur við ferli þar sem

úr ofninum ofninn hefur ekki verið notaður síðan fyrir aldamót hann var smíðaður á Akureyri að norskri fyrirmynd um árið nítján hundruð og sjötíu áður fyrr var meira notað af birki til

svo lítið harpix í birkinu efri einingunni það dimmir hérna og þá höfum við bara lokið toppstykkið á neðri einingunni ef við viljum ekki vera að brenna þetta miklu magni úr einni brennslu fást rúmlega fimm hundruð kíló af kolum en til þess þarf um eitt og hálft til tvö tonn af

gegna veigamiklu hlutverki í því ferli þú getur notað eins og gert var á gamla mátann hér á Íslandi þegar menn framleiddu járn

ekki verið um miðja fimmtán öld sem menn hættu

unnu menn járnið úr mýrarrauðanum og þurftu að nota kolin til þess

að veðri norðanáttin gengur smám saman niður næsta sólarhringinn en strekkingur verður austast á landinu lengst af á morgun skýjað og dálítil

væta norðaustantil og áfram svalt í veðri en annars víða bjart veður og hiti

og hlýjast suðvestanlands Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer betur yfir veðrið að loknum íþróttum sjá hvað

Selfoss fagnaði sínum fyrsta stóra titli í fótbolta í gærkvöldi þegar kvennalið félagsins varð bikarmeistari eftir sigur

úrvalsdeildar karla í fótbolta harðnar enn og er allt í hnút í kringum

og kom mikið við sögu í stórleik umferðarinnar í enska fótboltanum áður og lagt er hald á meira

hafa breyst nærri tvö hundruð kíló hafa verið gerð upptæk það sem af er ári um hundrað manns voru viðstaddir athöfn til minningar um ok sem er

talinn fyrsti jökulinn sem hverfur vegna loftslagsbreytinga forsætisráðherra segir aðgerðir mikilvægari en yfirlýsingar kyrrsetning Boeing MAX vélanna hefur meiri áhrif á Icelandair en önnur flugfélög því þær voru svo stór hluti flotans segir Capacent sextíu flugfreyjur halda ekki

vinnu út september landeigandi vill gera ráðstafanir vegna nýtilkominna vinsælda

mikil slysahætta er við gilbrúnina og búist er við þúsund gestum á dag næsta sumar

blómkál er í tísku

segir framkvæmdastjóri sölufélags garðyrkjumanna bændur hafa sjaldan séð aðra eins eftirspurn eftir blómkáli og ná vart að anna henni þessum fréttatíma er lokið næstu í útvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn rúv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn